ها الخريط الغامظة فيها كنز مدفون تحت القصر، حاولت تقنع أبوها الملك إنهم يحفرون ويخربون القصر ويغ- ويطلعونه بس الملك رفظ. في هذي الحالة هي زعلت كثير وحاولت تستعين بعدو أبوها الملك، بعدين <hesitation> إجا عدو أبوها الملك هذا وهدم القصر ومات أبوها داخل ها القصر وما في كنز ولا شي.